Fomba fanatonoana hanina ndraika hena angamba no matetika amin'io dia mbara koa zany hoe sy hanahirana an-tegna, sy hampieritreritra an-tegna, dia a voalohany hagnano anjy alongany agnao dia sara ampirehetinao malaky afo, dia atao mafana sara, miveka sara be afo dia amin'iny malady masaka izy dia sotra be fagnanovana ananjy avy akeo